Maq arva, et <hesitation> või küll, aga sääl piät olõma kõvaq regulatsiooniq pääl. Et asi ei toheq minnäq üle tävveligus jälgmises, <hesitation> privaatsusõ ja egäsugutsõs seiramises. Et <hesitation> turvalisus om tähtsä, aga sääl piät olõma ka umaq piiriq.